أصل الكون في راي <hesitation> هو- هو البيق بانق هو كش كحركة فيزيائية يعني هكدا دارت- الل- دارت الشيء الي حتا خلق الكون هدا هو رأيي